Karazagna palitao ndraika a misy jogging a, misy blouson a, misy mitovitovy amina costard. Dia reva andro tena mangatsiaka be a dia blouson ny <hesitation> anaovana. Dia reva <hesitation> andro <hesitation> tsy dia <hesitation> tsy dia mangatsiaka moa andro antonontonony dia akanjo <hesitation> akanjo ba mi izy fa lava tagnana tsy dia ma- tsy dia matevina loatra.